Ngo taram savar ama ngaralugirini, ngo ranaqi navat aingo me mem e nan nguna me mem. Imuk da qarkani ama ngara lugurini angararon <noise> aingo me nan nguna me mem di quir ama mar. Quir ama mar imuk da qarkani ama ngara ligurini anga ra raon beraq karare ures, vesagos dime mem soqop kasaren name nan. Soqop ka saren naqi ba qatakam naqi va yatet. E nan di qaliqi at sanang ba qarare re qopki va qaliqi va yat naqot parara, e nan gia tet da yatet di qarare ama lavo di ratet mavangam sonas. Kuir kalera memar imuk doqote me qale me nan diva eiqi sagirong me. Eiqi yat naqot parara qi monak ba yin boda ratas va qalera memar. Me bame nan giaret, kari ba me mem da quir ama mar alat same nan ba yaret. Ka rakam naqi ba yaret di saqarare ama lavo di raret bama ilakta i qalera imuk. Me nan giaret di yaret e nan qarekt yataram giat naqot pat karare ama lavo ba aiqi sagirong me. E nan gia tet baqi quk, e nan giatet nani amat mas enan gi nedam yat tan ba qi monak ba qin bon qarare re bara tas. Kop ainge me mem da qalenge mavangam. Me ama mar gialat same nan? Me nan diva qaliqi memar. Me nan di eiqi yat naqot pat karare. Ainge me mem di ainge damat paski nange imuk ba qarare nges. Ainge me mem diamat paski nange. Va nguat naqot ba ngi taktam bat karare nges Ngi todrapta na qarkanga ama mar nga ama lange vera tet nasar anga ba ratet toqote. Nginara ngandret Savaralat da ngin ara ngan dret, ngan me ngan dret qopki ime nan da me mem andret ana qarare anes savar alat dasi ngan dran basamuk savavat bopki qalera, me nan gi monak bratas si rimanatam si duququ dosaqi ratet. Ratas da ngin boda rama, ngin boda ra qarkanga ma mar nga ma lange ve qale ra memar. Rale ratet mavangam sanas ba qale rare mono peram ama lavop. Kale ara saqong ngari min peram garare ama lavop ve ritalta. Kalera memar imuk, imuk qopki galam nge me mem dainge me nan ana vamgi varara an droman saram da, an droman saram da memar. An droman saram da ani tuqun ara ve ainge di va manadin barange va uni nam nani anga lavopki beraq ange. Karekt imani ama mar ara lat, yat taram qitak pari rong, yataram kia tualat, kiatan ba qi monak. Yataram gi quk, yataram gi nedam, kiaral qarkanga ma lavopki, e nan ara lat, dime me mem kana me nan da anit naqot ive nani qarekt ama lavopki qarekt i aralat kianga. Ba ani nan at mem dat nan iva yarak unemga diva qaral kiarekt ama lavopki yarekt Nanium na yarekt ama lavopki va yarak unemga qaralki rote agini? rote ama mar ara lat Me me einge di ngiaret peram gi snangaqa i ngia rer gi mem a, gimemiom an murakt dapa ngia ret peram gi snang aqa ingi ral beraq anas dive mogos di quir mamr na gia man muqunas qari qalenge ngi na qarekt ama lavopki qarekt ingia ral ki ba beraq anas Ngia met pat ki memiom ananga, ngia mer gi memiom an murakt dap ainge ngia qitam beraq anas ba ngia la roqote i yekt ngia ralki di ngia ralkmi da ngia ralki savar anas ba quir ama mar ara lat. Einge ngia ral karkanga me ara lat, karkanga ma lavopki ara lat i ngiat tet ba savar alat ba nani amat mas si ngia tan ba ngi quk, si ngia tan ba ngi kuk, ngiat tatman ngan dras dap ma lavopki di yat muqun kaliqi, kital karkanga ma, si yaral karkanga ma gomeka alat va soqopka kali, dap ainge ma gomeka ngi tak para ma lavopki ara lat Yom da quir ama maram, yanga du quir ama mar nga. Memar ive qalenge vat qopki gi memakiom ananga ngararem. Ma gome qalani ma gome ama lavo di nguat naqot toqote, ma gome ama lavo di kale, kalera qopki ive ra, kalera barat naqot, dataram tatet nokop ma inirki nara si rivinam basas samuk. Meda ara memak kana di ratoman saram da va qale ma vangam mavangam dapa qalenge ngiat naqot, ngiat tet dap ngiat naqot ive nani qarekt ama lavopki qarekt i qari yataram gi tak parirong yataram gi monak, yataram gi quk, ba yataram gi nedam <hesitation> imuk mat karkanga ara vat qopki qaliqi. Yataram gi tak parirong imuk, ama ravak sa rarakt nokop giat tram git bon dagirong. Qale ngi naral karekt ama lavopki qarekt <hesitation> i quir yatualat na yanga ama lavopki ara lat, soqop kaliqi yat muqun basa yat naqot ive einge ma gomeka ngia tualat. Ainge ma lavopki di roqori, ngiat taram rotei ainge ma lavopki di qalenge mes vat gi memiom. Ananga ba an danaqot parange ba an danaqot par ange memar ba dang dangi ama morki nange. Ba, ba ani won nge rama gomeka. Ani ar meng di yak ama gomeka beraq qange qarak iama latka, qataram gat tualat, qataram gat tilak ba qavalang ama sarekt si qatan qaleqa. Qatan boqop kaleqa, quir anga uraqi quir anga lang, roqor ko dokop qatan di qatan samar ama ma bulap imuk galam nge me nan. Kal karak galam nge, ainge ngia naqot kar nga a yar a pasin iroqotei ama mar nga ba marmar kalam nge navar aqa roqotei qataram qat tualat, ba anme andret savar alat ba an me andrualat si an dran. Qi monak ba andras, andras nakt saqi ani manatam si duququ si andret. Kari ba agini, ak karet ama gomeka qaret toqote dap ma lavopki ya ret toqote si adar ba ani bung dokopsi an dualat na qarkanga ma mar nga ma lat. Ama gome qalani ama lavada di, uri taktam barara, uri taktam barara roqote va. Kalera, kopki me dive ratet ba rat naqot. O nani ango na rekt iva ngu ralk, nani ango narak iva ngu ralka ive go roqa. Qop diva ngian naqot ba ngia naqot nani qarekt iqopki memar. Ive ngi ralki dive mamagan sa nge nagal klekt. Ainge ma lavopki di ngiat naqot, ngiral karak iva gia roqa i nani ange naqa ba naniaen nana bani ralna di naniaen nana vani ral na diqopki ani ral na ive imuk, ana mun muqunas imuk diva ma mar imuk doqarkos ana mun mugunas anga ra ron. Kari adal na ba nanien nana dime ba ani ral na ba nanien nana di qari quir memari are di me va ani ralna di muk daqor kos an munmuqunas angararon diama guveng dap are ri, di ani ralna diama mar imuk qarkos ama man muqunas anga raron. Roqote qopki quir mani va yak karal kekt mani ve yekt ki ral kiak.' Me ba nanien nana dopki ngi snanbat saqa, ngia roman saram ga, nanianga nange va ngu ral nge, me ba qarer, di qarer, kale ngie naning bat iva ngi ral ki Dap me bangi, ngi ralki di ngi. Qalen galam na memar kopki imuk da qarkos ana munmuqunas anga rarom ba ani taktam bara na bandret, bandret bandrualat si andran inamak ba ani monak. Nokop ma ravakt sen bar ama ravek. Ngan dret sagal ama ravek. Utnaqot toqotei ngan ama gome dinokop ma ilak ngan bama ilak ngan imono ba, ba nani ange va ngiral kekt doqop ngi ralki. Ngiralki nokop meda ngia mono ngi paol siqi basi ngi dam naqi. Ngia ru anga qokoka var aqi ma sarebam ba bi qisal si ngi dam naqi, si ngi qoktam gi si ngia ret na galam gi Basi ngia ret nagalam gi basias sis savar ekt qosaqi bosaqi ngi paol siqi ba bosia, bosia ama lange qalenge ngin naqi ba qalenge nginaqi, ngi qoktam gi ba basia ma qokoka qaran navar aqi qosaqi ngiaret nagalamgi. Di yanga di quir ama mar nga yanga, ama yar kianga ngi ngia tualat nanga. Yanga di ngia tualat nanga diama guveng dut memakasaqong di quir ama mar yanga dama guveng gianga ingua tualat nanga ma lavop toqori. Dinokop kiaret, dangdang i naniaqi na yak ama gomeka bonokop pavit ba qi savoktam ga ba qaliom ba bonokosaqi ba bonokosi yaret na galam ga. Vur varaqi da yaret nagalam ga ba qale qa qanama qokoqini. Nokosi yaret ba nokosi ekt mono nokosaqi ba yatet nokop ba nokopsi ekt mono ba ekt mono yatet. Yom di quir ama maram giom, ma ngaralugurini yani du quir ama mar ini imuk. Ma ngaralugurini di qarkani qopki van droman saram na memar ba qalen me, ani rar sama ravek banokop kalengan me, ma langirong, ngo droman saram na yom dama maram giom. Ma ngara lugurini diama mor ini, moram giom ama qavalam ama ngaralugunri me na ngara lugurini di qalani ures. Kalani di rat taram nani ango na rekt bonokop ngua mono ba bungu ralki nokosi ngu dam naqi qosaqi ngo ret. Ama gome di rataram datualat na yarom dama lavop. Yarom du quir ama ma ram <hesitation> va ngan drualat nom. Kalenge di qalenge memar. Qalenge memar imuk. Soqop kalenge qopki qalenge vat gi memak iom anarem ba qalenge androman saram na <noise> ngiat tet peram karkanga an lange diva ma mar qarkos gia man muqunas imuk da qarkani ama ngara lugurini angararon. Ures kalani di are mono ratet banokop tat tet baratet kalalul, ratet baratet ba meda qosi qaral ekt nani ama nangis ki ma lavopki. Rangam mata basi ekt nani di yare sa rital me nane ni di qarare me da ngial ralki savar anas quir memar ive imuk di yani ama ngara lugurini anga raron du quir ama mar dap kekt ama nangiski ngia ralki di ngia ralki di soqopki saren nange bosoqopkit mot nange. At gomeka nanas savar ange ive qit mot nange. Memar ive qi rap parange iroqotei ngiaral kekt diama nangis ki. Quir ngia taram saveram na qaerkanga ara lat. Ngiral karekt ama lavopki qarekt namone namat gia vat. Roqotei ngial naqot karkanga. Di nguat tualat toqori ba ngia traram saveram na yanga ara lat. Rotei qin namone, en namar ama sagom ama varam. Me ba ngia rat ngiat tet ba ngi la, ngiarek ama saraktigal o ngu ral kiarekt nani ango na yarekt. Imuk, ngia ralki da ngia ralki savar anas bimuk ve soqop kit mot nange ki yis parange, va qale ngiat tet tomono, ba qale ngia tet tomono, qopki soqop kalenge mak. Me ba ngia ret tomono si ngia rar di memar iva qi mot nange ba qi rap par ange. Iom dama guvengam amat pas mat pas qari ngia ral kiekt ama nangiski ba yataram git pas nge. Qit pas di qit pas nge vat karare nokop ainge gia qare gi lavop, ginan-gana. Doqote ama ngaralugur ini di ainge da quir tar mengdam beraq qange dap ainge ngiar medam beraq anas yani ama ngara lugurini. Ngiar mengdam beraq anas ba ainge ngia lanas iquir ama marimuk da yani ama ngara lugurini anga raron. Roqotei ainge ngia ral beraq anas. Imuk dosoqop ma edagam gi vesagos, vesagos ma lavopki yatet. Ktiat tet dama gomeka qatet siandran ba sas samuk dama ulaqi ekt. Ama lavop kalani dut taram kalani ama lavop di rataram tit tap parara lugut pek bra tram <hesitation> ti tap parana. Ma lavopki qirap parara roqa bama gomeka da qarap para roqi, imuk du quir ama mar. Are da qa valang araqi, are di qi valang ara roqa roqotei i agini roqote imuk dama ngara lugurini anga raron di quir ama mar di roqori. Me ama gome di ratet koqo, mamar kiarekt iva nguralki, ma nangiski ya rar ninamuk ba sasare <hesitation> go roqi yarekt du ngudam naqi. Ngural kiarekt i yaman da namuk, ngilai ama marki ama lavopki qit kopat sat kaseng iva ngu ralki beraq anas. Ngudam na yarekt nanare maravat qu lange matki dap ngu ral kiarekt ama nangiski. Ngu ralki ama nangiski du nguralki savaranas bava quir kitak mat sa ngo memar dapa yatas na yak. Gu ligarka yas parango ba yas parango ba vasat nakosi yaret nagalam ngo ba qalengo i raburabu mat ngo nokosi yaret bosaqi sagal ak. Yare ma nangista da rataram datualat na iom. Ainge ma gomeka ba aingo ma lavopki gusaqong nga taram ngari min ive nani lavop ngari min iva nani gome. Manadin barange manadin barange sap gi memiom ana rem ba aiyom an dualat bopki yom ba, ba andurarakt tiekt ama lavopki beraq ange o o dive mamagan sange nagal tiekt ama lavopki toqote i qopki manadin parange sap gi memak iom ana nem ba, ba dangdang <hesitation> an nam beraq ange ban bonge. <hesitation> Ngiaral kiekt ama lavopki roqotei qopki gim memiom anar meng damgi beraq qange bar rote du mamagah sa nge. Kiat taram, kiat tualat nagirong me. Kuir kiat taram gi saren, me ainge ba qarkiom gi memak iom, kiat taram giat naqot par aiom memar. Yataram gi takmat siom memar at memiom na ya. Yataram yat naqot para yom. Yataram gin bonion dagirong ror kari i ainge ngi naqi di ngia ralki di an me an memiom na iom, ba aiom ananaqot pa rer da aien ana nanqot para iom imuk kopki qari qalengan me ngan droman saram na nganit bona rama langirong roqorko ba roqori. Diva aiqi, ai yom adanaqot parange ba ai yom kopki va adan naqot paraqi memar. Kari roqote qop ngi ral beraq anas di roqori, ngi ban si ekt gi gamgi, qoir ama marki qopki rote i ngia ral beraq anas, imuk pat karkani ama ngara lugurini angararon. Ba ainge ngia ral kekt savar anas, ngia ralki ve mugos diqi valange roqotei nge ngia ralki da quir memar ive ngiat naqot parange mamar. Ngia ralki dive yat naqot parange ba yat naqot pat ktia yom gi memiom.